Hee wi ma yaale ndi baŧoog wil, uben bage ngi wil wi ma húra wo, hal bihota agiti ma. Uben ngi hee baŧoogwi ndi bañini btooti bima. Ndu ugí yaa hi ma bañaani fyinde ma, hee a gí ngi uhame aa tta mada, hee bamada fwala banafi ²ñaa holla hee nan fi yinde ngi gitili mo hala bgim bo hala awoda aa ttin mada yaa gwili ma gdúba. Ubaa ttim madama ñaani fyinde ma han flee ma Haala ma bintuuga hani, hangantu ugí yaa abboonj fsaante, ubiyen btooti billi ma bboonj, mee baa gwili gŧoog gi, we bamad ñíni holo, hee fana, hee bama ñaa fyinde filli ma. Fyinde famba, hima fana ati dinñía. Wi ma janga yaale, hala awodaa ttin mada ga awil, yaa fyinde ma húri yaa fma fgí, fyinde ma húri yaa fmgi mboonjina fngúuli, ftogí fngúul yoo, fo boji yoo. Iyoo, wee ma ndu unto ñí mo fee fgí fgalgaalo fo, fgalgaalo ndu uñín fgalgaalo fomú folo, ndu ugí yaa fii tta mada taa, baa gí ñín holo, hima banatúm haj. Wi ngi gitili mo, ubiyen bol mo Ñaali ma hi, wi ngiti gí ta a Ñaali ma. Ñaali ma madabaa hi ɓoŧana, fo bajédi aber batúm haj, bari ndu ugí yaa gwili btooti bboonj bi, ndi bañín, bahúri, bañi yaa hima bahotina a gwili ma. Btooti billi ma wi ma raambâa, bii ggí bwoda, bamadama yaantina haj, bana túm ubera haj, wi mada yaale, we gíta a fnsiimdem baa ma ngi a fnaŋnde baa ma.